Tooh ba bid teu fugsel wong ba goh sugn beya ligeu kudn beya fugsel in sona fugsel sug gohsa ina keun jana ida goh suga ina bun teu bini ina goh suga ina pana sisu ina year in vug teu ne teung beu da gamje in keu ligid se sin dingdo se nke fugsel na sengeu in ma tu tednna yebm beura keu keen buna in geu pat gohsa beu ko sisu i teu pana beu da em keu duwa beu da em keu zong ning beu geu koole sei fugsela in lbeb fugsella nsug siya nying wolla npa gohya nvuga nvug nebud nebud ma i dan gaba ne’a ye kud si o teu kunu keu yeb o beudta keu keem o beud ta keu yebo beudta fugsel in sona in keu fug sel na se in sug mageu ligid songa in sug goh songa in sug goh yed ga in sug ligeu ambe yedga ina kuma in teu ligeu ra nebud idan tana i tein ema idan ega ida ban gbaarowa geu nea ye ligeu owa ligeu o yed gari ni masini nying wolga nsug gohse gohading dowa ligeu boo yedce ligeu bo’a sokeya ni maseni boo geu i ma tu koge i da jong budbeu da’i sa ina dau fugsel leba ida keu yeb beud wol nying’a ida keu yebbeud goh suga ida ka bobe nyingdo i maga n geu ni masini fugsel in sona ko nere ko jong de bi <hesitation> in keu fugsel nase in leb fugsela in jig ligeu temu yebeud i kud si keu kuri se-yebeud i nying wol keu kurise in sug gon keu kuri sen geu nina tu tednna ada kanda ba lebm fugsela jig yilu in em teu tu zpngo uu nteu keu fugsel nou in ma teu tusa gohn dig teu ku son so teu ku in dan ban sugn beya in dan ban wol nying beya keu fugsela fugsel dan si nyena inna kum yedke zong’a in vug beu nebud teun anu geu kole ida ban geu gbaarowa ye geu kai gbaa rowa kud si teu kunu gbaarowa ned si be kudnna